Pues refigerador pues náih íh kó chá fuo lá noh áh ná záh maí tó ká laig óh éh, éh refrigerador záh joh já úh ñi chá tsáh já lá éh aum gie tsáh jóh mas gi temporada chí gó ká tá la lóh leig gaí có müh chiu maig náh jóh chein gí jóh baíh jóh áh-áh zaí refrigerador no jóh, jó naí uh có chá fuo tó tsá chaíg, chái refrigerador noh. Zaí-zái úh ñih já lá éj mju aím tsá já láh jóh main-main náh jóh chíh gí táh taum naih müh táh oh chíu óh éh leíh áh la joh báh lóh tsá gaum éh jaum joh noh jó laih máh tsá chái lí zái congelador joh noh pues táh gí lái zaí táh jó-jó joh leig, náh maín bou tsáh jóh noh tó tsá chaí mjuh có múo tsá noh buí muo, muoh tsá descongelar jóh noh áh joh noh tó aig refrigerador áh máh tsá cosa éh. Áh záih éh aum jíe tsáh có jo leig jo noh buo-buo tá jo-jo gi laig déh tsáh taig shíu baí-baí refri noh laí noh búo tá éh aum tsáh.